منزل أحلامي إنشاء الله لوكان ت-تعود ندير فيه مصلى صقير و ندير فيه قاراجات كبار، قراجات كبار و حوش زين و شويا أبيسين و أبيسين يعود كبير شويا و تعود ساهله و تعود فيها أشجار، تعود فيها الأشجار و النخيل و سجر العنب التفاح البانان.